Okpa, eva, era, <hesitation> okpa, eva, era, edie, ise, esa, serua, ere, chiri, igbe, gorua, gbereva, guere eva, guere edi, guere isie, igbe esa, igbe iserua, igbe ere, igbe ichiri, uwe, uwe ukpami okpa, uwe ukpami eva, uwe ukpami era, uwe ukpami edie, uwe ukpami ise, uwe ukpami esa, uwe ukpami iserua, uwe ukpami eve, uwe ukpami ichiri, uwe ukpami igbe,